Ireo fanatanjahantena tian'olona ao amin'ny fireneko ao atao dia ny lomano izay tena ankafizan'ny tanora maro isan-karazany ao koa ireo sembana izay tena milalao azy misy koa ny foot izay tena manangona mpijery maro ary ny rugby zay tena be mpankafy.